Sɛ epɛ dɛ eyɛ "tea" a, odzi kan no edze nsu besi gya do ma adͻ. Na ͻdͻ a, ewia ibͻhwehwɛ wo kͻͻpow na ehwie nsuhyew no dze egu mu. ͻno ekyir no, ebͻkͻ akafa "tea" n'ahaban a wͻatsetsew no na edze ebogu nsuhyew no mu. Ibɛkata do ma ahataw no agye nsu no mu. Ihu dɛ agye bɛyɛ sema enum rokͻ du no mu no a, ͻnoara nye no, itum nom.